Choko io maa nuun choko ko intijaku choko rengu choko rengujate meeniinne nda'a nda'a viixi ndaá yukukuii tatnaáti tatnaáti te niiñu kuja xeetniiñuti jiaa tiuku natatna'ati te niitiuu te aaaxi yaanda nika nda'a viixi nda'a yukundo ndaá ndiaa ndiaa jate xeendeeti xeenitiku yukundo xeeniti xindiaajiao natatnaáti nachiivaáti te ñaando'otijaxejtixi xeeda'anuti ku yukundo.